Karazagna vatosoa, <hesitation> vatosoa maro loko ai: opale, vatosoa bleu ai: safira, <hesitation> vatosoa maitso ai: émeralde, vatosoa mena sy jaune ai: rubis, <hesitation> vatosoa fotsy sy mangarahara aii: diamant, de <hesitation> vatosoa o <hesitation> volondavelogna sy maitso zao ai: onix.